Fisabuni <noise> alichila chindu kwa sababu umafumali umnjooko uombi shughuli za zenen lazima unawe, ivyombo kuihitaji saabuni mienda nguli mwanu visepe vikuitaji sabuni tangu fule bila sabuni kwahiyo saabuni kwa mazingira apa ang'ande nena mkalola ilunumuimu yan anakosi saabuni <hesitation> <hesitation> kusi kazi mayombe bili saabuni, yan sabuni ilintu vya uvule, eh sabuni ikwezi za tofauti tofauti kuli sabuni ya kudekile choo, kunisabuni iliyekutengeneza basi nama karama foma au nandeke neicho kuleke mulimung'anda ni sabuni ya chipakande ya tumika kufulili viombo na kufulalila maana nimushakala lalumba sabuni chakufulali la siogeagi shaka, sili ya kawaida kwada zezisia chetu flani nazicho kwene tufululilani miende ziso kwenu na sa viombo kwetu fulila iyo kweli imladi engemtipu tula iyaavyombo ii ya kufulalila ii yakulombela basi.